E fomba tokony hany zash mba sy ahamaro e vary vilavila vao an-dakozy gnao, da tokony hany mifagnaraky ame isan'olo an-dragno e sakafo andrahoy, izany hoe raha telo gn'olo an-dragno na efatry da mahandro roy kapoky amizay sisy very izy amzay, na koa hoe miteza biby ohatra hoe miteza kisoa, da amizay koa zany sy mihifikifiky fahatany avao sakafo sy lany fa omegny e biby, izay e fomba fantako.